I nā kakahiaka nui, e inu ana au i ke kope makemake au e kau i ka pale no ke kīʻaha ma luna o ke pākaukau a ma laila e waiho wau i ke kīʻaha kope a i ʻole kīʻaha kī ma luna o ke...kēlā pale i mea e māloʻo ai ke pākaukau a i ʻole kahi pālahalaha.